<hesitation> Raha e tegna zashy navadiky ny mpamosavy ho lasa amboa, sanatria ny resaka koa za, <hesitation> da sarosatra ame tegna avao ny akoa zashy ka, satria ny amboa igny sy raha mahay mizaka, fa mba ahafahane olo marigny an-tegna na hava-tegna mahafantatry a tegna zagny da magnosignosy andreo eky e tegna ka, magnanto andreo egny da tadiavy tegna gne fomba hafataragn'ny olo ny tegna satria i- mi- biby aza ka magna say avao koa izy io, da mitadià hevitry ahafataran'igny olo igny da zay zashy ny aminazy.